Maro ñ'antony ñ'ilà nteña ñy makiazy: -Ñy makiaze natao hipozea, hañasoava ñy tarehy nteña. -Hiarova koa ii aminy ñy loto mety hanimba ñy tarehy nteña. -Natao koa ñy makiazy hanehoanteña hoe: aia ñy farany hasoa nteña.